أكثر شيء طريف شفته مرة شفت قط وفار يلعبون مع بعض كان شكلهم مرة يضحك، والقط يلاعب الفار بطريقة عجيبة، بعدين قرأت إن <hesitation> القطاوة تلاعب الفيران قبل ما تاكلها، <laughs> فكان هذا القط يلاعب الفار قبل لا ياكله.